Der Fall der Berliner Mauer, weil er das Ende einer jahrzehntelangen Unrechtsherrschaft war.

Gleitschirmfliegen, weil das Fliegen über der Erde glaub ich schon sehr interessant ist und eh für mich glaub ich nen ganz neues Erlebnis wäre. Aber das ist nicht so einfach weil man dafür ja nen Schein machen muss und so weiter und nur mitfliegen ist glaube ich nicht so cool, wie wenn man das selbst machen könnte.

Doch, das ist mir schon einige Male passiert, dass ich die in der Arbeit liegen gelassen habe oder bei Restaurants stehen gelassen habe.

Maultaschen, weil ich sowohl den herzhaften Geschmack als auch die Füllung sehr mag und man die in verschiedenen Arten zubereiten kann.